لو كنت هبني مستعمرة على المريخ اول حد هاخده معايا المهندس المدني لأن هو اللي هيبني المكان وعالم أحياء وكنت هاخد معايا دكتور وكنت هاخد عالم كيميا علشان يعرف يتعامل مع الحجات ال المواد اللي احنا هنلاقيها هناك ويعرف يحول الحاجة من حاجة لحاجة تانية وكنت هاخد طبعا طبعا يعني واحد خبير فضاء عشان يعرف يقولي هتعامل ازاي